पहाड़ मां सबसे ज्यादा आदर्श विवाह व्हंदन, जब गौं बे गौं मां बरात जांदि। फिर तौ भोग लगद, भोज लगद, तेते हम खंदन छिन। तेका बाद हम तौ बे उंदन छिन और तेका बाद सबसे बढ़िया बात, हम वर और वधू ते तेका बाद त्रियुगीनारायण मंदिर मां लिकरदन। त्रियुगीनारायण मंदिर मां भगवान शिव और पार्वती कू विवाह व्हे छो। ब्वोदन छिन कि विवाह का बाद अगर वर अर वधू त्रियुगीनारायण बे आशीर्वाद ल्यूंदन। त स्वो सबसे ज्यादा आदर्श विवाह व्हंद।